ahey won sagale mieesit sun taa wora sun woat midaafete yet ooreteet ooru dikeyo, gabaabdu ta ishia sun, ta sagale miesite ta wodara sun oorete duum mal ishinbichaatetet woriitu guuretai duub laanum chacharekesite sagalean daabet woat pesa hinkabn wonsun oorete duub midaafetan